Saung kekanen kuman ungka pa pasi wonti ya tentu nange tu kapu kapa punti terlebe tu kanen witu wo taimo meraopa wo mou dan telebe tunam pe dabu dabu nitu pe sedap wo kekanen newan wasa nai nitu peu mala witnawak satu ipa sesuak bangkarea ngekanen newan wasa nai puti ginoreng kapa sagu pinekal kapa nonggo nonggol nitu pe sedap kapa kolan kapa tunun punti kapu kapu madango kapa kapu kayu nitu pen sedap sanyaku.